Sizni lavozimga ko'tarilganligingizni eshitdim. Bu ajoyib! Buni qanday qildingiz? Bizga ham o'rgating. Biz ham shunday baland lavozimlarda ishlagimiz, yaxshi-yaxshi oyliklarni olib, yaxshi ovqatlangimiz, yaxshi yashagimiz, zo'r joylarga dunyo bo'ylab sayohat qilgimiz keladi axir. Sizga o'xshasak, sizga o'xshab yashasak, ishlasak yomon bo'lmasdi.